Esa, rua, telu, epat, lima, enem, pitu, walu, siou, mapulu, mapulu esa, mapulu erua, mapulu etelu, mapulu opat, mapulu olima, mapulu onem, mapulu opitu, mapulu owalu, mapulu esiou, dua puluh duanga pulu.